Iyoo, maanoo, niŋ nko, uŋ, nbe maanoolu la kuo le ňininkaa la, nte de. maanoo siifaa siiyaata le. maanoo siifaa siiyaata. Bari nte ka a fo muŋ ye maanoo, wo mu kiliŋ danmaŋ ne ti. Maanoo diiyaata nňe, domoo diiyaata nbuloo kono, a ye nbaloo nafaa. muŋ ye a loŋ ko. maani bootoo ňiŋ nŋa maani kaamaa je a kono. aniŋ maanoo muŋ ye a loŋ, i ye a dookuu naŋ nna ňiŋ faroo le kono jaŋ. Wo de, wo domoo diiyaata nbulu, njikita kereyaa la a bala. saama iyoo bari bituŋ. bii. i si maani bootoo doolu je moo la buŋo kono. doo maanoo, a ye taa maanoo peesee naŋ, i ko. i ko niŋ. i be a ke la ceeboo ti, a ka fenke teŋ. a ka fenke tew. Nte ceeboo faŋo. uŋ, i ka a fo muŋ faŋo ye ceeboo, nte maŋ feŋ ne fo wo la karoo la. Nte nene buka taa marisee to fo nŋa ceeboo ndugu naŋ. Niŋ i ye ntara a ndugoo la, moolu lelu ye nduŋ naŋ a la. Anduŋ, nna ňiŋ doo dookuu maanoo. a si diiyaa noo i ye le i ye a ka ceeboo ti. maanoo loŋ muŋ ka moo, komi ňiŋ doo ka moo ňaamiŋ. Bari maanoo muŋ diiyaata nte ye. wo lemu doo maanoo ti. Hani nuŋ to, maanoolu munnu ka naa jaŋ, doo maanoolu loŋ wolu ti parisiko i ka kaamaa je i kono le. Bari nko ye bii, maanoo toonoo, i be a boŋ na le. i ye maani kaamaa ňiniŋ jee i maŋ a je. Kaatu maani nteŋ. A ka dadaa le komi maanoo, mee a ye a tara maani nteŋ a ti. Mee maanoo muŋ, muŋ, muŋ, muŋ, muŋ mu maanoo ti. wo lemu ntelu la jaw maanoo ti bayiri i ňaa muŋ je, i ka dankeneyaa noo wo le la. Wo lemu ntelu la jaw maanoo ti. Nna jaŋ maanoo. a ka moo nafaa le. Sukuroo te a bala. a ka baloo nafaa le. hani a domondiŋ niŋ i ye a domo, ifaŋo ka a loŋ ne konwa feŋ ne domo. Wo niŋ ňiŋ rasiyoŋo maŋ ke kiliŋ ti.